Ndame kuendaga kuenta chito ndaga kuachanguere cha'a, seres vivos veve ndeku chanra nda mento'or ne'e nda mentor chí unicamente diferencia ndi dikanora nichin ndavi chiya'a yande kunra kande ya'á ande ndekoyo vida hya'a yeki ya'a raiz ndakundeme ndekuyion ne'e hoja chi ndio ndoxe nde carbono iho respiral, achindavii ser vivo yeni santir ya'a ndon doke nuu ñami ña'a machiti yata nre den dedute iña nuyuu nama yo yanga ndavii nunio yavii ya'a kee ndecendir ya'a chi dii ser vivo tukuya kuanya kuanña yunuu ndechin yii ikiajan kuenta ndikachi yii nduyo'o yanda nikakui na'a.